मका तुजे पोएम्स खूप आवडतात। मका तुका एक इच्छारपाच आासला त म्हुटल्यार तु अशे मोगाचे पोएम्स कित्याक बारोंक चालू केलेय आनि तुजी ह्ये पोएम्स बारोवपा फाटली कोण इन्स्पिरेशन आसा काय ना। तसत तु आम्का सुध्दा असले पोएम्स कशे बारोवपाचे तेचेर तु आम्का एक क्लास घेवक शकतय ह्याय मका तुका विचारपाच आासला कित्याक तारा तु खरेत खूप बरे पोएम्स बारायतय आनि तेह समके लोकांचा कालजल लागतत।